Ah sokatra ndraiky mampiavaka an io zany fa hainao, io biby io zany ah aminay aty, <hesitation> barakonazy io raha mafy, io zany kôfa kitsafinao bôka ambony ary? io tonga de misitrika mintsy lohanazy tanany jiaby tonga misitrika anatiny barakonazy zany tsy azonao zany, karaha zany ny tena mampiavaka an'ny raha io..